Turk madaniyati boy tarix va an'analarga ega usmoniy imperiyasi merosi an'anaviy turk oshxonasi va qahvasi bilan mashxur memorchilik yodgorliklari masalan ayasofiya madaniyatining ajralmas qismi.